Nah yang pertamo itu pohon sawet nah pohon sawet tu men kitek di doson banyak nian baye banyak nian pohon sawet karne ape sawet mikak tu la mahal sawet mahal kan ngen pulek mudah sawet tu dak cak para e kitek nak tiap ahay ke kebon nak nako motong kan nah men sawet tu dak pertamo nanam kan dem tu tige taon la buah paser jadi ngen pulek sebawa mekak kan la jarang pulek kan jadi dak tek hama lagi la men nak nanam sawet ngen pulek sawet tu panen e pulek due minggu sekali biasoe jadi di sela waktu due minggu sekali tu kitek macak e melakuke gawean laen aktipitas laen misalkan kitek aktipitas e misalkan sebelom guru atau ape kan ngajo kan atau bisnis yang laen nah itu kedue itu po pohon para na pohon para tu banyak pulek di doson ape lagi pagi ahay kan biaso di doson tu kan jam lime kan men kitek bangon kan wong la bejalan kakik kan motong para kan motong para para tu biasoe tu tige ahay sekali kan e nateng biasoe ek nateng kan Para tu di cetak cak tu kan jadi kotak dikompol e jadi kotak dem tu dijual tapi para mikak kan la agak murah make banyak wong pindah ke sawet kan tebang galek para tu pindah ke sawet yang tige tu pohon e pinang nah pohon pinang tu banyak pulek di doson karne ape pinang tu kan selaen batange pacak di jadike jerambah cak itu pacak jadi ke e lomba misalkan ontok pas tuju belasan kan pinang tu pacak pulek buahe tu dijual dijual kan jadi e pokok pacak dijual